पनीर पनीर गोने बारी प्रकार ना आई। जैसे की भेसनो दूतनो पनीरने। डोगरिन दूदेन पनीरने, बुकडेन दूदेन पनीर। भेडेन दूदेन पनीरने, उटनो दूदेन पनीरने, रेड प्रकारनो <hesitation> पनीर आवे। पनीरनो रेड चीजे बने जैसे की पालक पनीर पनी दूदेन धूदेन पनीर बने। जैसे की पालक पनीर वह डूदेन दूदेन धूदेन। न रेड पनीर काम भी तो तो पनिर बनीर पर पनीर।